عشان <hesitation> نطبخ دحية، أول شي نحط الدحية في ماية باردة وفي جدر بعدين نحط الجدر على النار ونخليها تغلي-تغلي ألين نخلي فيها عشرين دجيجة بعدين نطلعها ونخليها تبرد ونجشرها طبعا ما نجشرها وهي ساخنة لأنها حتعطي منظر مش جميل نهائيا.